أنا أتكلم عربي بشكل جيد أنجليزية أيظا ،العربي لغتي الأساسية أنا فخور بها طبعا ،بالنسبة للانجليزي <hesitation> أستخدمه بشكل يومي في العمل ،التواصل مع بعض الأصدقاء ،يعني بعض الكلمات في بعض اللغات الأخري أفهمها فرنسي الألمانية يعني <hesitation> زي كتب مورجن الاشياء هادي لكن ماني طليق في هذه اللغات <hesitation> أحس أن تعلم اللغات يعني يساعدني في التواصل مع أشخاص من خلفية ثقافية مختلفة ،ويزيد معرفة الإنسان.